De contau qu’es más cenzillu si tienis caldu paí, porque lo ponis a hervel, l’echas los fideus i en tres menutus está hecha la sopa.